<noise> Yuki ñakita...Va ipuereviko yaiporu jare yaiti tembiu pe jaeño ko yayojota, iru yukiko ko ikui voi ma, ou mbaeti yavai yaiporu vaera erei oparevei ikavi yau vaera tembiupe. <noise>